Yaa xiniuntu kua ya kisiaa xii tixiaa, uvi nuju kuu tuku tixiaa chii yoo tixiaa ñu'u, un yoo tixiaa ya ka'á tukura, ta yaa kisiikaa kua xinuuntu yoo ya yuvaa unn yoo tuyaa ya sichiontuu ya kuñuu a yootua sichiyontu ya tiutia tukura, yaka yakixaa va chi kuvii ntitaa chi xaa si. sii yoo xikoo i'i ñaa ra yakakua kuvi ntitaa, yoo kisi ya sichiyontu chintuyu, chi yoo ya sichiyountu tuku tiutia ta yotukua sichiyontu yuvaa, ta yoo tua sichiyontu ya an kuñuu sintiki aja yotukua sichiyontu kuñuu ya lesoo, yotukua sichiontu kuñu ntiuxii, taa yaa kisi kara yootukua sichiyotukuntu yaa anm <hesitation> ntuchi valiara, yotukua schiyontu chi uvi nuju kuu ntuchi ya xiituntu mio'o ra yiotua xichiyontu ntuchi ntu'u kantuxii kara, ta ya ntuchiii valika kua kuvi xichiyontua xii i'i kisi chi ta uu yaa ntuchi naanu kara inn ta un tiaa chiiña mi tintuchiaka, taa ntuchi vali kaara ya kua'a chiñaa tintuchitua kara yaka kua kayuu taa, yakakua kuviiara xaa yoo sii, sii. Yaa kisii tukumia ikara, ta yaanm <hesitation> kisii ntijayu ika tuku ra kuvi chitaatua xii ya ii okuvi chiyoa yaa aku kuvii chiyoa tiutia na kachio, aun kuvi chiyoa yuvaa na kachintu chi yoo, yo xiaa iniaka ra kuvi, chi na koontu tiutiaa ra xii xikoo xa'aa kara, tana kuxii tukuntu yuuva yaxii xa'aa yuuvara xaa sii yoo tuku xikoaka ra yaka kua kuvi chiyotukua kara ya un ntiayuu sintiki kachitukuntuka ra yaka kuvii chiyoo ntiayu sintiki xii btiayu ntiuuxi tuku chi, ntiayu sintiki ra tauu kintojoo xia'a kara, kintojo tuku xia'a ntiuxi ra, yaka kuvi ntataa chii ya ta uu si san tajantu minu sitila, un minu ntiuxi, ra sii yoo xikoa ka, ra sii yoo xikoa yo'o, yaka kuvi titaa tukua kara. taya kixaa tuku kisii yuvaa yoo nina kisii yuvaa ka tanunu ta kuu xichintu yuvaa kuchichi kaa un taku sichiyontu ya a yuvaa xintii a koo yuu chii yoo tuku yuvaa ya tio'o kantu xii kaa, taa nujuva yuvaa valika kuvi ntitaa chi intaa ya kisii yaa un. <hesitation> yuvaa yaa kuchichi kaantu xiika kuvii chiyoa ii ntitaa, chi kuchichi kara xiatuu chiñaa kaa iyoo xikoa kaa nuju ta kuun ntii yuvaaya kantuu xa'a kara, yaka kua vaa kaa xio sii, sii kisii mii yuvaa kaara, xioo i'i yuvatukura ichii kisii ya xiaa chii koo ka ntaii ña'a xiyoo iniaka, ni yuva tio'o, ni, ni ka ñaa uuva, nii ña'a yaka xiatu, ni ñaaka tu kuvi kuni tukuaka, yaka kua nani yuvaa kinii kaa tukuntu xiika chi iimi tuu saaka kuvi ntuvaa ini yaa kisii xiaa kuintura iisaa koaka ñaka kua koo xiaaka, nii ka ñaa kuvika chi ta nuu ya uuva kuvi kunia ika raya tana kania ya uuva ikara ntaa mia ntuvaa ika nuu kaxintua takuu uva'a tikavaanta mi yuvaa ka ta yakakua xinuaa kaa ii sikii ii saa kuititaa koo tukuaka ntuuvaa kara yaka kua, ta kisii lesoo tukura, lesooka ra kuvii yaa sichitunturi xii yuvaa, yuvaa uun ya xiaxintu chi ta uu yaka ra xiotuku xia kara, xio tuku xikoo yuvaa xiiyo, chi ya ntuvaa, naa ntuvaa tukua kara xaii keje kuñuri ara yakakua kuvii sakanuaa ra yaka kua yoo taa nina, nina nu kentu xiniuntu mi kisintu ra ta <noise> ya tixa'aka kutukua. Ie <hesitation> xinuu tukuntu ta uu sukasuntuu ntuchi yaka, akoo sukasun tukuntu mole ya kixa kua tixiika keentu ntuchi ra yaasi kana chi tau yaka kama ntasajaa ra ii kayu xijii ntii kumii aceite ra ika, xaa xii miaka ra nana ntiraa nuju mi ntuchi ñakakua vaa ka keentu tixiia ya ñuu chi ikara ta ini mi aceite ntasajara ra ta ini tu ntuchi kasuaa, kasuaa, kasuaa i'i saara, sara tantii ika ra xaii vaa ntitisoo tintuchi a un ntatisotuo nta kuu ñaa kunio taajao xia, saa ra xaa ika kuvaa ikara, ta mole tukura un tixiaa ñu'u kee tuntura ika chi ta uu ya, su ya kaa kara nta nuu kama vaa ntasajaa, ya xii mia ntasajaa kara vituu yaa xio xikoo kayu mole ra yaka kua un tixiaa ñu'u ka sakusuntura chi un vaa ka kanara nujua, nu tixiaa kaa ra yaka kua kixa tukuntu xiniuuntu tixiaa ra, ta tixiaa ka'a tukura xiniuntu xii ntifi vaa, xiniuntu xii sopavaa un nuu kootu ntojoo ñaa kaa, ntojo ntiayu ra xaa yoo tu i'i ya sisajantu ntiayuva, xaa yoo tu ntiayu sintiki ra, xaa yoo tu i'ia sisajantu ntiayu ntiuxiiaa au nuu koo tu, xaa yoo tu i'a sisijantuu ya mi ntichia un ntañaaka nintojo ra xaa yioa ssasajantu ra taa chi ya kacho naa sisajantu yaun. Yaa tia'a, un tiaa unta ntuchi nintojo na sasajantu inia sarten ya ntifii, ta yakara yaa yoo xikoo xiaayu ntifira yaka kua kuvii ntiaa xii mia yoo ra yaa ntiuchi tukura yaka xaa si, si yoo xiiko ii ña'a ñaka kuvi ntita'a tukua taya unm ya, ya, ya <hesitation> sarten ya yaka, ya kavaa ya xinuuntuu yasopa kaa xaa yakaa kuaa ika chii koo ka ña'a ya yee kuvii sisajaa tukuntu inia ka chi xaa miaka kua xaa kakua kixaantu nuu xii miaka ra taku yaa kara yaka kuitiva kua xinuuntu xii miakaa.